Bueno, ntakeyo saiyoma nu jii ntayo chuonyo este chuoyo ntucha yua te nomp intlai saiyomaun te chuoyo namate kinyo, kinyo konte nu ni ntoo, chuoyo ntucha chuonyo kinta ntucha kiyii, kinta yua te ni jinio ja este jao ni ntoo saiyomaun, saiyomaun, koo kiiyo sikp saiyomaun jii ntayo.